Evamedou amin, avame ikpei pani, eva me kpei samu eva me kpei inuvro inuvro egbakro nu eva me dou amika evon urso eva mikper ya madu ifor, urso eva medov amin eva me kpei ivara, eva mekpei pani eva mekpei itow, eva me kpei osama, ava medov amin eva mekpei itow, eva mekpei inuuro inovro eva mekpei igbakro, eva mekpei pani iyor inum nu osur ojaken eva me kpe <hesitation> otany owo eva medove amin eva mekpei pani urso ojakenu irara kpeyam eva mekpei pani evame dov amin eva mekpei ovai eva mekpei rubber eva mekper inuvro inuvro urso ojake nu irara eva medou amin eva mekpei pani evamekpei <hesitation> igbakro ekro vamekpei utosuvuika urso ojuke ivara kpeiyam